إذا حركت الطعام بالمقلاة, جرب هالطريقة, أول شي حط موية ساخنة مع شوية صابون في المقلاة, وخليها تنقع لمدة خمستاعش لثلاثين دقيقة, بعدين استخدم سفنجة أو فرشاة ناعمة لتفريق البقايا, إذا كانت لحروق قوية, ممكن تضيفي شوية بيكنج بودر, أو صودا أو خل رح يساعدك إنك تفكك الدهون, وبعد ما تخلص تشطفها زين وتجففها.